Pos essu no tien mucha cencia. Pueis apretal-ti unas legumbris, un cachu tofu d'essus, o angunus frutus secus. Ave, pos la quinoa tamién, los güevus, fritaus o passaus por augua. I tamién un vasau de lechi o un yogul. Amus, que tienis una tupa d'ocionis si te hazin falta proteínas. Assínque no te precupis, que oi no te queas sin proteínas.